الحيوان المفضل نتاعي هو العود نشتي الخيل، الخيل والليل والبياع تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ما كانش كي الخيل تحيا الخيل، الخيل والعود تحيا العود العودة، آه العودة فيهم السباقات وفيهم <hesitation> فيهم الجري والزين والجمال ويجيبو لك حتى الذرية يجيبو لك الخيول.